Yele sapia kau beya eha nalue ek tina yaklua hiale selu peye, peye adua senama amau ina nalo hoho <hesitation> ne hono. Ek mau niale pay <hesitation> dao do senama mamau ina lo mo ek lua imak tatahu namau mamau ina alu hoe <hesitation> ima tewa inama.